Ispäjkyajpa't colores verde, blanco, azul, azul marino y este rojo, amarillo, café, celeste y este rosado, es verde tzujtzupä, y este yäkpä', yäkpä' y y este pu'tzyäpä.